Ampoule afaka- ny ampoule fampiasako ao andranoko a dia raika mi. Dia <hesitation> tsy dia manolo anazy matetika aho raha tsy izy brûlé. Dia ny nanoloako anazy farany teo a zao a, dia tamin'ny <hesitation> tamin'ny <hesitation> tamin'ny taona lasa teo igny. Zay no nanoloako ampoule farany.